Ñabbuuli ɓuri heewde e ulludu ko ñawu kanseer, ñawu suukara keewɗo, ñawu ɓuttidgol ɓurtungol, ñawu coofe kañum e maɓɓo ulludu.